Este cebolla tardatzäkpa wa'ktyä nä'ijtu jejtzye mesakäsi como tuka jama', tuka jama' y tomate muy tardatzäkpa como como tuka jama' tambien pero ya nap tzyäjku'k este nap batitzäjku'k, bueno endonce este ti'yäk este verdura tambien, nn- je tzäpä jete yampa este el dia que nä nentäju jiksye'k wa'ktyä sosu, por que jyo'pi'k nta'p oye, jyo'pi'k este feo feoti'p ompa, jyanä'itap sabor, endonces este jiko' jetij nta nta tyonpa, nta tyonpa por que, este muntzyäpä al otro dia meskutyi'p yerba ompa, igual este punta de punta de m apitpasok nta tyonyajpa, mas tyonpapä'i 'yanhtyi cebolla, tomate tyonpa unos dias, pero mas nta tyonpa mas, peor cuando ijtu calor je ntap tyonpa jiko' jenyanhkätyi.